læknavaktinni hafa borist sjö sinnum fleiri símtöl í dag en á venjulegum degi vegna ótta við mislinga rýma þurfti læknastofu í gær vegna sjúklings sem taldi sig smitaðan héraðssaksóknara bárust yfir þúsund tilkynningar í fyrra um grunsamlegar fjármunafærslur og peningaþvætti átta sinnum fleiri en fjórum árum fyrr embættið hefur stóraukið eftirlit og bætt við mannafla nýtt

er reiðarslag segir menntamálaráðherra ekki hefur verið gripið til aðgerða gegn fölsunum á undanförnum fimmtán til tuttugu árum þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir stjórnvalda stjórnvöld í Norður Kóreu virðast vera að endurreisa

í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna er fullyrt að fjörutíu prósent íbúa í landinu þjáist af vannæringu og hafi ekki aðgang að drykkjarvatni furðuverur og

í skrautlegum búningum voru á vappi í dag og fluttu

söngatriði í skiptum fyrir gotterí sumir þurftu jafnvel innkaupakerru undir gott kvöld of algengt er að fólk komi á heilbrigðisstofnanir þegar það grunar að það sé smitað af mislingum þetta segir yfirlæknir á Læknavaktinni mjög mikið hefur verið að gera á heilbrigðisstofnunum í dag fjórir hafa greinst með mislinga hér á landi að undanförnu bóluefni gegn

hér á landi er að klárast og meira efni er á leiðinni Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir of snemmt að segja til um

hvort búið sé að koma í veg fyrir frekara smit litlar líkur séu á útbreiddum

hér á landi ef öllum varúðarráðstöfunum verður fylgt

verið nóg að gera á heilbrigðisstofnunum í dag vegna þessa ástands meðal annars á Læknavaktinni í Austurveri í Reykjavík það hefur gengið vel það er mikið að gera það er mikið hringt sérstaklega í dag á venjulegum degi eru kannski þrjátíu til fjörutíu hefur þessi dagur verið ólíkur öðrum dögum í vinnunni já það er búið að vera alveg rosalega mikið að gera og mikið álag Elva segir að þeir sem hringja inn séu almennt vel

upplýstir um mislinga

aðallega áhyggjur af því og er þá að spyrja hvort það sé tímabært að koma og fá bólusetningu þótt barnið sé orðið átján mánaða en börn fá þessa bólusetningu við átján mánaða aldur er

að það sé smitað af mislingum já það hefur gert það

ekki að koma hingað ef það hefur einhvern grun um að það gæti verið smitað heldur að vera heima og hringja í sautján

og hafa þannig samband Þórður segir að í gær hafi þurft að rýma læknastofu í nokkra klukkutíma eftir að grunur um smit vaknaði verið sé að rannsaka sýni úr nokkrum sem hugsanlegt er talið að hafi smitast af mislingum hverjir eru

að hafa samband það eru fyrst og fremst þeir sem hafa margir komið hingað vegna gruns um

það hefur komið fram að ellefu mánaða barn hafi verið lagt inn á sjúkrahúsið vegna mislinga bæði er starfsfólk vel

til að halda ró sinni Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir kemur í þáttinn ásamt Magnúsi Karli Magnússyni prófessor í læknisfræði

ætlum að tala um þennan sjúkdóm fjórum árum ísland fékk falleinkunn í skýrslu alþjóðlegs vinnuhóps um aðgerðir gegn peningaþvætti sem var birt í fyrra yfirvöld hér á landi hafa verið að vinna eftir aðgerðaáætlun til að bregðast við þeim athugasemdum sem þar komu fram bönkum og öðrum fyrirtækjum sem bjóða fjármálaþjónustu ber skylda samkvæmt lögum að tilkynna embætti

á síðustu árum hefur þessum tilkynningum farið fjölgandi og sérstaklega eftir að fjármagnshöft voru afnumin árið tvö þúsund og sautján hvað felst í þessum tilkynningum það er yfirleitt ef um er að ræða grunsamlegar eða einkennilegar fjármálagerninga eða sett niður á blað og sent okkur það getur verið af ýmsu tilefni og þá er grennslast fyrir um ástæðu þess árið tvö þúsund og fimmtán bárust hundrað fimmtíu og átta tilkynningar um grunsamlegar

árið tvö þúsund og sextán voru þær sex hundruð fimmtíu og fimm og rúmlega níu hundruð og sextíu árið tvö þúsund og sautján í fyrra voru þær um tólf hundruð talsins

skýrir þessa aukningu að þínu mati það eru margháttaðar skýringar á bak við það í fyrsta lagi fara höftin af árið tvö þúsund og sautján og þá aukast sama tíma er verið að hvetja fjármálastofnanir og tilkynningaskylda aðila til þess að senda og gera viðvart þegar þeir sjá eitthvað grunsamlegt og síðan

stækkun á þeirri einingu sem vinnur við þetta hjá okkur sem gerir okkur fær um það að herða aðeins á þessu málum sem þykja fela í sér hugsanleg brot er vísað áfram til annarra embætta til dæmis skattrannsóknarstjóra eða lögreglu þannig var tuttugu málum vísað áfram árið tvö þúsund og fimmtán

hundrað og tuttugu árið tvö þúsund og sextán hundrað og þrjátíu árið tvö þúsund og sautján og

hundrað fjörutíu og einu í fyrra þetta getur verið ýmiss konar þetta getur verið þvætti eitt og sér en líka vísbendingar um önnur brot eins og umsetningu fíkniefna eða mansal þetta er sterkur

mögulega refsiverða háttsemi umboðsmaður Alþingis gagnrýndi stjórnsýslu Seðlabankans í Samherjamálinu harðlega á fundi með þingnefnd í dag á Alþingi í dag var kallað eftir afsögn seðlabankastjóra umboðsmaður Alþingis mætti á opinn fund stjórnsýslu og eftirlitsnefndar Alþingis í morgun til að ræða lög um gjaldeyrismál og framkvæmd Seðlabankans við eftirlit með þeim og er þar átt við Samherjamálið svokallaða umboðsmaður ítrekaði á ný að bankinn hafi ekki á sínum tíma haft heimild til að beita viðurlögum eins og stjórnvaldssektum umboðsmaður var spurður hvort honum væri misboðið vegna samskipta við

Seðlabankann ég er í því hlutverki að reyna að gæta að gæta að því að það sé réttilega staðið að málum gagnvart borgurunum það hvort að mér er misboðið í þeim samskiptum sem ég þarf að eiga við stjórnvöld í þessu hlutverki það læt ég liggja á milli hluta en það kann að vera að mér sé misboðið fyrir hönd þeirra borgara og einstaklinga og fyrirtækja sem þarna hafa átt í hlut það er í raun og veru

aðalatriðið umboðsmaður lagði fram gögn um afstöðu ríkissaksóknara til refsiheimilda Seðlabankans þar sem fram kemur að þær hafi ekki verið fyrir hendi þegar æðsti handhafi ákæruvalds í landinu hefur sent frá sér texta með þeim hætti sem ég hef sýnt ykkur þá hefði ég haldið að allir löglærðir einstaklingar að minnsta kosti gerðu sér grein fyrir því að það er texti sem þú lætur ekki fram hjá þér

fara það virðist vera sem að Seðlabankinn hafi farið allnokkuð út fyrir sínar valdheimildir en vil þó taka það fram að við eigum eftir að fá fulltrúa Seðlabankans á opinn fund í nefndinni og mun það fara fram í næstu viku þannig að ég ætla aðeins að bíða með stórar yfirlýsingar þar til að þeim fund er lokið umboðsmaður hefur skrifað forsætisráðherra bréf vegna greinargerðar

bankaráðs Seðlabankans til hennar einnig um hvort ráðuneytið ætli að skoða hvort bankinn hafi látið RÚV vita af húsleit hjá Samherja þetta mál var tekið upp á Alþingi í dag ég sé ekki annan kost vænlegri fyrir fyrir

fyrir þá sem þarna eiga hlut að máli innan Seðlabankans en að þeir láti þegar af störfum það

segja seðlabankastjóri og hans nánustu samstarfsmenn nýjar gervitunglamyndir frá Norður Kóreu benda til þess að stjórnvöld séu að láta endurreisa eldflaugaskotpalla sem byrjað var að rífa samkvæmt samkomulagi við Bandaríkin og bandamenn þeirra í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna er fullyrt að fjörutíu prósent þjóðarinnar þjáist af vannæringu voru teknar aðeins tveimur dögum eftir að

í Víetnam runnu út í sandinn myndirnar sem og upplýsingar frá leyniþjónustu Suður Kóreu benda til þess að gengið sé vasklega til verks við uppbyggingu

þétt við landamærin að Kína engar myndir hafa enn borist af endurreisn pallanna en þessar myndir eru hins vegar frá heimkomu en til Norður Kóreu tók rúmlega sextíu klukkustundir sem kunnugt er fór

að Bandaríkjamenn afléttu þegar viðskiptaþvingunum á landið Trump hafnaði því alfarið þar sem Norður Kórea hefði

komið til móts við kröfur Bandaríkjamanna og bandamanna þeirra líklegt er að óskir stjórnvalda í Norður Kóreu um að aflétta þvingunum megi skoða í samhengi við nýja skýrslu Sameinuðu þjóðanna um ástandið í landinu þar kemur fram að matarframleiðsla hafi ekki verið minni í áratug hún var tæplega tíu prósentum

minni í fyrra en árið tvö þúsund og sautján aðallega vegna skorts á ræktanlegu landi og áburði og lélegs aðgengis að nútíma

séu vannærðar svipaður fjöldi hefur engan aðgang að drykkjarvatni og um fjórar milljónir hafa engan aðgang að hreinlætisaðstöðu í skýrslunni er beðið um að hundrað og tuttugu milljónir bandaríkjadala

verði veittar til þess að koma þeim fjórum milljónum Norður Kóreubúa sem verst sé ástatt fyrir til hjálpar miðað við hið bágborna ástand í landinu sem lýst er í skýrslunni er því ekki að undra að Kim Jong un hafi legið á að fá bandarísk stjórnvöld til að aflétta þvingunum áður en hann hefði uppfyllt kröfur Bandaríkjanna um kjarnorkuafvopnun fréttaskýrendur telja almennt að enduruppbygging

minna hann á að ríkið ráði enn yfir tækni til þess að beita kjarnavopnum fremur en undirbúningur fyrir tilraunaskot það er grafalvarlegt að upp sé komið nýtt

segir menntamálaráðherra málið er til skoðunar í ráðuneytinu héraðssaksóknari hefur til skoðunar mál þar sem talið er að málverk eftir Stefán frá hafi verið fölsuð í síðustu viku var uppboð á tveimur slíkum verkum stöðvað talið er að falsanirnar séu nýjar og óttast er að fjölmörg verk séu í umferð þetta er auðvitað grafalvarlegt við höfum auðvitað átt sögu um þetta

slegin yfir því að þetta sé komið aftur upp og það er alveg ljóst að mitt ráðuneyti og fleiri ráðuneyti þurfa að koma að þessu máli

við erum þegar byrjuð að skoða það við erum að fara yfir þær aðgerðir sem farið

á sínum tíma og ég veit voru margir sem héldu að

væri kominn yfir þetta og þess vegna er þetta auðvitað reiðarslag eftir að stóra kom upp skipaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þáverandi menntamálaráðherra starfshóp til að fjalla um þann vanda sem stafar af

og viðbrögð við honum hópurinn skilaði tillögum sínum árið tvö þúsund og fimm og lagði þáverandi viðskiptaráðherra fram

frumvarp sem tók mið af tillögunum með frumvarpinu átti meðal annars að gera þeim sem selja myndlist í atvinnuskyni skylt að leggja fram eigendasögu verkanna og vekja athygli væntanlegra kaupenda á henni frumvarpið varð ekki að lögum og var

var endurflutt árið tvö þúsund og sjö árið tvö þúsund og fjórtán lögðu svo þingmennirnir Katrín Jakobsdóttir og Vilhjálmur Bjarnason fram þingsályktunartillögu um ráðstafanir gegn

skipaði menntamálaráðherra starfshóp sem gera átti tillögur hópurinn tók málið til umfjöllunar en skilaði ekki nýjum tillögum samkvæmt upplýsingum úr menntamálaráðuneytinu var ástæðan meðal annars sú að mat starfshópsins var að íslenskt lagaumhverfi væri sambærilegt við það sem gerist í nágrannalöndunum og að ófullnægjandi lagaumhverfi væri því ekki skýring á

árangri í þeim dómsmálum sem höfðuð hafa verið hér á landi

nú á leið heim til ásamt móður sinni en systurnar voru nýlega skildar að í Ástralíu stúlkurnar voru frá brjósti niður að mjöðmum og voru með sameiginlega lifur þær voru fimmtán mánaða þegar farið var með þær til Ástralíu en þær dvöldu í fimm mánuði í landinu tuttugu og fimm læknar og hjúkrunarfræðingar komu að aðgerðinni sem tók sex klukkustundir fyrstu dagana eftir aðgerðina þoldu

systurnar ekki að sofa hvor í sínu rúmi og vöfðu saman fótunum þegar þær lágu saman

og Dawa eru fyrstu

sem vitað er um frá Bútan stjórnvöld Kúrda og í Írak hafa sótt hundruð barna til saka fyrir að hafa framið hryðjuverk í nafni hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins málatilbúnaður er sagður vafasamur og fullyrt að börnin hafi verið pyntuð til að játa þetta kemur fram í nýrri skýrslu

sem bendir á að samkvæmt alþjóðalögum skuli líta á

barnahermenn sem fórnarlömb sem beri að aðstoða við að snúa aftur til eðlilegs lífs í skýrslunni kemur fram að íröksk börn sem hafi verið handtekin fyrir að vera liðsmenn Íslamska ríkisins segist óttast að snúa aftur til heimkynna sinna þau séu brennimerkt til frambúðar telur að stjórnvöld Kúrda og

í Írak hafi í lok síðasta árs haft um fimmtán hundruð börn í haldi vegna gruns um að þau hafi verið liðsmenn Íslamska ríkisins vaktin hefur talað við um þrjátíu börn sem hafa verið í haldi mörg þeirra greina frá því að þau hafi hreinlega alls ekki verið liðsmenn Íslamska ríkisins önnur að þau hafi verið kúguð til að ganga til liðs við samtökin sum af fjárhagsástæðum fjölskyldum sumra þeirra hafi verið ógnað og sum hafi

sjálf verið að flýja erfiðar fjölskylduaðstæður fjölmörg þeirra greina frá pyntingum sem þau máttu þola eins og þessi piltur sem var handtekinn sextán ára gamall og fangelsaður og yfirheyrður í tvö ár

Human Rights Watch skorar á stjórnvöld Kúrda og í Írak að hætta þegar í stað að handtaka og lögsækja börn og einbeita sér fremur að því að hjálpa þeim að snúa aftur til eðlilegs lífs

sætum í stærsta réttarsalnum í Héraðsdómi Reykjavíkur þegar aðalmeðferð hófst í máli tveggja kvenna sem ákærðar eru fyrir að hafa reynt að tefja flugtak Icelandair flugvélar sem

var á leið frá Keflavík til Svíþjóðar tuttugasta og sjötta maí tvö þúsund og sextán og tálma því að lögreglumenn gætu fylgt hælisleitanda úr landi

verið í hættu því frá Svíþjóð yrði hann sendur til Nígeríu þar sem hann væri í hættu vegna ofsókna hryðjuverkasamtakanna Boko Haram það fór líklega ekki fram hjá neinum að í dag er öskudagur ýmsar furðuverur og persónur voru á kreiki með fulla poka af sælgæti það vel á þessa rappara og aðrar fígúrur sem voru á vappi um í miðbæ Akureyrar í dag flestir voru á höttunum eftir því sama sælgæti til þess að stinga í pokann sinn það voru fleiri sem höfðu æft

og ég er mjög góður og allir kalla mig d

bara í bíl með pabba mínum og hann skutlaði okkur á alla staðina og við löbbuðum bara út um allt og fórum á staði svo fórum við niður í bæ fórum eitthvað þangað og upp á Eyri og alls staðar og hvað eru þið eiginlega með mikið

einn tveir þrír fimm poka af nammi á Glerártorgi

var stíf dagskrá um tvö hundruð börn skráðu sig til leiks í keppni þar sem keppt var bæði í söng og búningum og auðvitað var kötturinn sleginn úr tunnunni og fékk að sjálfsögðu bikar að launum þó að lög eins og Gamli Nói séu alltaf vinsæl höfðu sumir gefið sér tíma í að semja nýja texta við þekkt lög og útfæra dansspor í takt við sönginn

þá að veðri veður verður áfram tiltölulega bjart suðvestan og vestanlands á morgun en í öðrum landshlutum getur snjóað á köflum fram eftir degi áfram verður kalt í veðri en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar Margrét Lára Viðarsdóttir markahæsta kona íslenska landsliðsins í fótbolta frá upphafi skoraði sitt fyrsta

í tæplega þrjú ár í Portúgal í dag real Madrid sigurvegarar meistaradeildar Evrópu

féllu úr leik í sextán liða úrslitum keppninnar eftir fjórar til eitt tap á heimavelli fyrir

og Patrekur Jóhannesson er hættur sem landsliðsþjálfari karlaliðs Austurríkis

Patrekur hafði þjálfað liðið frá tvö þúsund og ellefu læknavaktinni hafa borist sjö sinnum fleiri símtöl í dag en á venjulegum degi vegna ótta við mislinga rýma þurfti læknastofu í gær vegna sjúklings sem taldi sig

héraðssaksóknara bárust yfir þúsund tilkynningar í fyrra um grunsamlegar

og peningaþvætti átta sinnum fleiri en fjórum árum fyrr embættið hefur stóraukið eftirlit og bætt við mannafla nýtt

er reiðarslag segir menntamálaráðherra ekki hefur verið gripið til aðgerða gegn fölsunum á undanförnum fimmtán til tuttugu árum þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir stjórnvalda stjórnvöld í Norður Kóreu virðast vera að endurreisa

í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna er fullyrt að fjörutíu prósent íbúa í landinu þjáist af vannæringu og hafi ekki aðgang að drykkjarvatni furðuverur og krakkar í skrautlegum búningum voru á vappi í dag og fluttu

söngatriði í skiptum fyrir gotterí sumir þurftu jafnvel innkaupakerru undir

þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu og alltaf nýjar fréttir á ruv punktur is takk fyrir samfylgdina og hafið það gott